Eey, no defirtee ni ina waawi battinde e moƴƴugol ñaamri. Ngati kala ñaamde hakke no foti waktu haani fawaande e dow jeeynge ngam so ari, ara ene weli, ene- ene moƴƴi. Kono noon so tawi a ɓurtini oon tuma tan, ñaamde nde so ari hay so weli tawate alaa dakamme malla ñaamri moƴƴiri wondi e mun ndi.